anin mal an milima gugurda akasi yabet milima gugurda akasisun won an ito won dura mlima kan ee ilalaa gar yabetenut ilale gar inin dandee rahisiatin laan kakabedde yyabede paka misho gaa mal an misho go achiran gar gale aminnen ira buaa dubatan ee aksun an qarqarti ammo waanin mogum deruatin yabet hinkukamaa hinkafedaa.